जर तुमका दूध चो वापार करपाचो ना जाल्यार तुम्ही सॉर्बेट करपाक शकतात, एक सिंपल सिरप। काय फ्रूट्स आनी थोडे ऍसिडिक साइट्रस ज्यूस हेंचो वापार करुन ते तयार जाता, नलया ग्रॅनिटा सुध्दा करपाक शकतात जो फकत फलांचो रस आनी थोडी साखर घालून तयार जाता। तेका <hesitation> अर्दा वोर गोठपाक दिव्च्या पडता। बर्फ कुस्कुरुन घेव्चो पडता। हलुहलु तेथून तुमका एक फलांचो मिठाय मेळता, तेथून दूध नस्ता। तसच जर तुमका दूध चो वापार करपाचो ना जाल्यार सगळ्यान बरो उपाय असा तं म्हांजे नल्लाची मलाई चो वापार असा मका दिसता।